I pahni tsú nuam in vaticei vea. Inzin nateka anom melutuk. In tsalak teka lauk muchina. Anom melutup kwey kwey ange in vakala. Min txil veetat tse u. Tilte min lau honem. <hesitation> In tsalakakaan in moi dunsea. <hesitation> Dunlai tsu in lima mu in nuam khopmei. Lau sisel txazel ula. Tiang zet hea lau mang ruo honte. <hesitation> Mi ti dunlai anbuai teito sea. Mi himmel mu ringot tepo hea nuam veci nalom. Lau <hesitation> leng roo o nakina tu nata tsuan fona txatel ganyin bea. Ati nge moni lau leng po in tum lau honte. Nade ude wa hea nin kala. Kan in nata ron kalen tum lau a. Skarkat veal reaktel tenon kal roo. Kipo kaman tu nata txuan. Ofis te kan labuai teisa. Kaman tu nata txuan karondaleng vea ememang. <hesitation> In naute teka min lau beag dunia. In <hesitation> fel txin khopmei. Lau <hesitation> lim ze roo.